انت ونوع الفن فما نوعا تع فن يحسن الذوق نتاع المجتمع ومن <hesitation> وينهض بالمجتمع وفما فن يهبطو في أسفل السافلين، فما فن اللي هذب الأذواق فما غني يهذب أذواق فما رسم ا بلا يهذب أذواق زواق فما رقص يهذب لذواق فما، وفما حاجة اخرى حجات أخرى يعني كيما نتشوفو فيه توا، حاجات اللي تهبط <hesitation> تخبط بالذوق العام بالمجتمع <noise> بصفة عامة.